परोपकारी काम चाइ हामी झिक्कै तरिकाबट अद्द सक्दा छौं । अब कसै गाउँ गइकन हमी आर्थिक सहयोग अद्द सक्दा छौँ । लुगा कपणा बाण्न्न सक्दा छौं । कसइ गाउँ गइकन हामी अँ विकास निर्माणका काम अद्द सक्दा छौं । स्वाथ्य शिविर सञ्चालन अद्द सक्दा छौं । स्कुलमी गइकन हामी किताब कापी बाण्न्न सक्दा छौं । तेसइ रमाइला कार्यक्रम अद्द सक्दा छौं । वृद्धाश्रममा गइकन बुढापाकाहरुलाई बाग्दाबाग्ला चिसो बेला बाग्ला बाग्ला लुगाहरु दिन सक्दा छौं । अथवा उनीहरुका लागि छुट्टै रमाइलो गर्नाकी लागि केइ कार्यक्रमहरु आयोजना अद्द सक्दा छौं । अथवा हामी अनाथलयमा गएर उनीहरुको पढाइको सुरक्षा अथवा पढाइको अँ व्यवस्थापन पनि लिन अद्द सक्दा छौं । केइकी उनीहरु पढाइ अभावमा बसेका हुन्छन् । अब यदि टाढाटाढा दुर्गम पिछडीएका मान्छेहरु छन् उनीहरुका गाउँठाउँ रोड पुग्या आच्छि भने रोड पुर्याउन सक्दा छौँ । उनीहरुका गाउाठाउँ स्कुल पुग्या आच्छि भने स्कुल बनाइदिन सक्दा छौं । त्याँका मान्छेहरुलाई याँ सहरमा ल्याएर सहरका स्कुलमी भर्ना अरिकन अँ उनीहरुलाई पढाउन सक्दा छौं । अब उनीहरुका स्कुलपन कइलेकाइ स्कुलमा केइ अभाव छ भने त्यो इ अँ पुर्याउन सक्दा छौं । डस्टबिन दिन सक्ला छौँ । सरसफाइ अभियान चलाउन सकिन्छ । परोपकारी काम चाइ झिक्कै छन् । अब धार्मीक रुपमा बठमन्दीरमा अब काई अँ भिकारीहरुलाई दान दिन सकिन्छ । यस्ता यस्ता झिक्कै काम अरिकन परोपकारी काम अद्द सकिन